متابعة الأخبار مهمة لأسباب جداً عديدة, مميزاتها, أولاً, البقاء على الإطلاع, ومساعدتنا في فهم الأحداث الجارية, والتغييرات في العالم, ثانياً,, انه نو- نكون آراء مستنيرة, تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ثالثاً التفاعل الإجتماعي, واللي تسهل النقاشات, أما العيوب فهي, أولاً, الجهد النفسي, المعلومات المضللة, فقدان الوقت, والإنغماس, وهذه هي.